حاليا أعمل على مشروع يهدف إلي تحسين مهارات الشباب في مجلة التقنية، مثل البرمجة والتصميم نحاول نطور ورش العمل، ودورات تدريبية تساعدهم يكتسبون خبرات جديدة، ويكونون جاهزين لسوء العمل أتمني يكون له تأثير إيجابي ويساعدهم في تحقيق طموحهم.